<hesitation> petut noto na poipachinii yee eng eng kamung'et ko petut netai nepo kenyit. Petut <hesitation> neinei nekiki kitache kenyit nelel go petut noo goo betut nee gararan miising, ago betut noo boibochinii mising amuu betut noo tepche nwony agabwat tuguk chekwaay ing genyit agenge, ago betut gora nabwotii <hesitation> agoboo tugug anan banganutik chok chomechee aay eng genyit notok nenyone. betuut notok hii gomyei kabsa ing anee amuu atebche nywony akande agabwat tukchotog agabwat tugut che suppose ayy simatwaak giiy niegogaak genyit konye agabwat tuguk che suppose aay gora satstai eng gimastaab ates tuguk chameche ngo rabisyek ngo tuguk chomokchinigey go betut notok go betut nebwati ilee gigaay nii genyit konye, giigay nii ay nii mosikyi nii motebi nii gomnyee giyait yuu <hesitation> gilyaa yuu golyaa yuu. Petut notok ne ipwoti tukchotok tukul. ipwat ile kikaya nikinye koit yuun, komaporok amu manyoru chepkondet, kikayai nikinye komasikchi amu kima kimakomii kimakiyai komie anan kimapangan komie, ii- ii- iipwat tukchotok tukul akitet netya ikochikei ilichikei, amache payai nee, amache aaaai nee <hesitation> netoreta netoreta eng' kenyini nimawektai kee leet, ama amokoipiit <hesitation> ee kawelutik ing' kenyinitok nyoni, <hesitation> kito ake ko paipayet amu koitepi <hesitation> petushek pokol somok ak tamanwogik lo ak muut, ichamekei, kokoripin cheopa ipiit <hesitation> ipiit yotok keit, ko petut notok nikiwekchini kora cheopa ko <hesitation> kongoi amu ripset ne inekei nikakoripech akoi kiro kenyit ake, <hesitation> ku petunotk komie akot mising amu kikere ipwoti tukchotok ipwat kape kaperuratoik chikikonin cheopa <hesitation> ipwat <hesitation> piik chikitoretin aki kochikei ile aaene akine, satoret piik alak kulikikitortoito anendet. Ko petut notok komie kot mising amu ipwoti tukuk chotok kikwaak tukuk chotok kimataimuuch iyai, akipangan kora komie, iyai tetutik as komie <hesitation> chechotok konyokotaretin isuldae ne, magutik kuk chikimataimuch kenyin nokolyon, nokosirtoi, ko kenyinotok ko mie akot mising ing' ane, kongoi mising.